xpiikareipi xpiikareixia mi tsu atso kleemen i.a. A. laks. La kan pleena taen i.a. Zeyan kan pleekaa. A. gyan món mi kan bea kund ata po bee kar, A. gandha yin ka ngaayla taen i.a. T. ngay na'a wn lo ati an tae hii tar deok yin gyan man taen i.a. Jont ru man chi i.a. Man flak chi i.a. Ati ang car deuhin gan man lo. Jont dìt ngay na'a wn lo alai ati tur artha po kan. ndi lau thua thupua hii tatakaan gandhii thua rania. Ang tsir hondong tihi gandhii thai tsui hii thui thua rania.